أنا عيلتي كبيرة واجد، من جهة إعمامي وخلاني أما تشوفهم لا نشوفهم مثلا بكل نهاية إسبوع أو نمشوا ونجوا على بعضنا كل يوم كل يومين، نطمن على أحوال بعضنا، لكن أوجات الدراسة تلاقي فيها تلاقي أوقات الدراسة كل واحد مشغول بحياته الدراسية، وحياة العمل بتاعها تلاقي قليل من أما نشوفوا بعضن.